gott kvöld og velkomin í Kastljós ísland mun ekki standa við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum nema gripið verði til umfangsmikilla mótvægisaðgerða útblástur gróðurhúsalofttegunda mun aukast mest í stóriðju þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar um loftslagsmál Brynhildur Davíðsdóttir prófessor og einn höfunda skýrslunnar og Björt Ólafsdóttir umhverfis og auðlindaráðherra munu fara yfir efni hennar hér á eftir við fjöllum líka um hóp fólks sem Sameinuðu þjóðirnar segja ofsóttasta minnihlutahóp heims

eiga sér fáa málsvara og nú vilja stjórnvöld í Bangladess losna við þessa múslimsku flóttamenn frá Búrma með því að senda þá á eyju lengst úti í hafi svo hægt sé að byggja upp ferðaþjónustu þar sem stærstu flóttamannabúðirnar eru Páll Stefánsson ljósmyndari hefur verið á ferð á svæðinu undanfarið og er nýkominn heim með sláandi myndir í farteskinu hann ætlar að segja frá upplifun sinni hér á eftir með Veru en hún fjallaði einmitt um þetta

þar sem Brynhildur Guðjónsdóttir hefur fléttað saman leikriti og óperu um konu sem horfir á eftir manninum sem hún elskar í fangið á annarri konu en fyrst að loftslagsmálum þær Brynhildur og Björt eru sestar hjá Baldvin velkomnar ein af niðurstöðum skýrslunnar er að miðað við óbreytta stöðu sé ólíklegt að Ísland standi við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum og Björt ég sá haft eftir þér í dag að staðan væri verri en þú bjóst við þú horfir á þessa skýrslu hvað er það sem sem að slær þig mest fyrir það fyrsta

mjög góð skýrsla hún felur í sér leiðsögn annars vegar og svo líka viðvörun og það sem ég á við með því að hún hafi slegið mig er hún sýnir okkur að staðan er töluvert verri en fólk bjóst við og að óbreyttu þá munum við ekki standa við Parísarsamkomulagið nema við

og göngum markvisst í aðgerðir til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og aukum bindingu í skógrækt og jarðvegi

það er það sem

sem liggur fyrir og það er það sem ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig í að gera útaf því að við höfum ríkisstjórnarsáttmála sem leggur áherslu á loftlagsmálin við höfum forsætisráðherra sem sem leggur sömuleiðis mikla áherslu á þessi mál og það er alveg skýrt hvað við höfum þegar gert við ætlum ekki að mengandi stóriðju sá tími er liðinn en við verðum að bregðast við það sem áður hefur verið gert og við verðum að gera það strax út af því að tíminn er sannarlega að hlaupa frá okkur

að gera Brynhildur það er ágætt að fara sem kom fram í þessari skýrslu til að mynda hvernig mál hafa þróast á þessu tímabili nítján hundruð og níutíu tvö þúsund og fjórtán við getum sýnt eina af þeim myndum sem þú notaðir í kynningunni í dag við getum varpað henni hér upp á skjáinn hvað hvað er það sem þessi mynd sýnir okkur hún sýnir okkur að það hefur orðið umtalsverð aukning í á Íslandi milli nítján hundruð og níutíu og tvö þúsund og fjórtán þarna sjáið þið að heildarútstreymi hefur aukist um tuttugu og sex prósent milli ef við síðan tökum til greina bindingu það er að segja bindingu með landgræðslu og skógrækt þá hefur aukningin verið upp á fimmtán prósent og það er þetta sem við tölum um þegar við erum að tala um

frá heildarútstreyminu þú vísaðir til þess í dag að það væri hægt að skoða

án stóriðju sem við sjáum þarna líka þetta hljómar undarlega í eyrum margra

að skoða þetta án þess að taka stóriðjuna með því hún er jú hér af hverju er hægt að tala um þetta það eru ástæður fyrir því og helsta ástæðan er sú að stóriðjan fellur undir það sem við köllum viðskiptakerfi losunarheimildir sem er kerfi innan Evrópusambandsins og sú losun er í raun og veru

öðru kerfi heldur en hin almenna losun á Íslandi og þess vegna

þegar við erum að skoða til dæmis markmiðin okkar þá þurfum við oft að taka

eiga við um þá geira sem ekki falla undir viðskiptakerfið um losunarheimildir en gerir þetta ekki umræðuna dálítið flóknari af því stóriðjan það er hægt að undanskilja hana það er hægt að undanskilja millilandaflug sem er inni í enn einu kerfinu verður þetta ekki þess valdandi að við erum stundum að tala um sitthvorn hlutinn jú það er hárrétt og þess vegna einmitt í þessari skýrslu sem við vorum að afhenda í dag þá skoðum við heildarmyndina við undanskiljum ekki stóriðjuna

hana með við skoðum heildarsamhengið sjáum hvað við getum gert hjá stóriðjunni losunina og væntanlegt útstreymi til tvö þúsund og þrjátíu með hana ekki innanborðs Má ég aðeins stinga hérna inni sko losun af hendi stóriðju kemur okkur þó auðvitað mjög mikið við út af því

góða græna orkan er að fara þangað þá nýtist hún ekki annars staðar og við þurfum sannarlega á henni að halda

að draga úr gróðurhúsalofttegundum eins og orkuskipti í samgöngum og ýmislegt fleira sko þó að þessu sé skipt svona upp og þetta er dálítið flókin umræða sem við verðum að halda áfram með

mjög skýr

þá er þetta þó allt samhangandi já við skulum líta á aðra mynd Brynhildur sem sýnir þróunina aftur frá nítján hundruð og níutíu þar getum við séð hvernig útstreymið hefur þróast hjá hjá mismunandi atvinnugreinum og þarna eru tvær grænar grænar súlur hjá landbúnaði og sjávarútvegi þar hefur dregið dregið úr losun já og heilmikið sjávarútvegurinn hefur staðið sig einna best þar hefur dregið úr

fjörutíu og tvö prósent og

í heildartölum síðan hefur hefur útstreymið frá landbúnaði dregist saman um fjögur prósent öllum öðrum atvinnugreinum hefur útstreymi aukist og aukist umtalsvert til dæmis frá stóriðju sem og í prósentu talið orkuvinnslu við getum líka spáð aðeins í framtíðina og séð enn eina myndina ef við getum horft á atvinnugreinar fram til tvö þúsund og þrjátíu

og þar er áfram gert ráð fyrir aukningu á flestum stöðum samdrætti reyndar þegar kemur að úrgangi og samgöngum hvaða hvaða skýring er á því af hverju sjáið þið fyrir ykkur að þar muni losunin dragast saman þessi mynd ef ég útskýri

hvaðan þessi mynd er komin þá í skýrlsunni leggjum við fram nokkrar sviðsmyndir um

tvö þúsund og þrjátíu og þessi mynd sem þú ert að sýna hér núna er grunnspá það er að segja hvernig sjáum við fyrir okkur að málin muni þróast til tvö þúsund og þrjátíu ef að við

högum okkur eins og við höfum verið að gera hingað til svona venjubundin þróun og það sem við búumst við að sjá til dæmis í samgöngum er að við munum halda áfram á þeirri braut sem við höfum að flytja okkur yfir í bifreiðar og halda áfram að fjárfesta í

meira loftslagsvænum ökutækjum og eldsneyti búumst við að þessi þróun haldi einfaldlega áfram hvað varðar úrganginn þá er

þannig að við erum farin að meðhöndla úrganginn okkar öðruvísi við erum farin að endurvinna meira við munum fara að setja miklu minna til og þetta skilar sér í minni losun og það er útskýringin en að öðru óbreyttu þá eru Íslendingar að fara að auka losun gróðurhúsalofttegunda fram til ársins tvö þúsund og þrjátíu það er bara þannig það er bara þannig og alveg sama hvort þú miðar við tvö þúsund og fjórtán eða nítján hundruð

það er það er alltaf aukning sem við erum að horfa á aukningin er augljóslega minni ef við tökum bindinguna með binding þá með landgræðslu skógrækt eða einmitt að bindingunni sem er eins og kemur fram í skýrslunni mjög mótvægisaðgerð björk hvernig sérð þú fyrir þér að þau mál muni þróast á næstu árum munu stjórnvöld leggja áherslu á að auka þessa bindingu halda óbreyttri stefnu

hvernig sérðu fyrir þér að það þróist nú erum við bara að fá skýrsluna í hendur í dag sem er ákveðin grunnlína fyrir áframhaldandi vinnu og aðgerðir en það liggur fyrir að

með skýrslu mína um um loftslagsmál og

þær aðgerðir sem við ætlum að lista upp og öll ráðuneyti verða auðvitað að taka þátt í og munu gera varðandi skógrækrina og landgræðslu þá verðum við

tel það einsýnt að við verðum að auka þar í og við eigum til þess bærar stofnanir og góða innviði til þess að gera það mjög fljótt og vel þannig það væri frekar auðveld aðgerð áfram Brynhildur þið farið svona í einstaka geira og eruð að skoða möguleikann á því að draga úr losun nefnið um leið og þið bendið á

tæknilega mögulegar mögulegar leiðir getur þú aðeins útskýrt hvað þú átt við með því og hvar séu mestu og minnstu möguleikarnir á að draga úr losun já einmitt

við tölum um að þetta séu tæknilegir möguleikar vegna þess að þetta er það sem við

gert í dag með tækni sem er til í dag hins vegar er ekkert víst að við munum innleiða alla þessa tækni og það er ýmislegt sem mun hafa áhrif á það til dæmis stjórnvalds aðgerðir munu hafa mikil áhrif og

allt þetta hefur áhrif en það sem við erum að sýna fram á er hvað er tæknilega mögulegt og það eru möguleikar víða

út stóriðjuna og segið að þar sé eins og staðan sé í dag tæknilega kannski minnstu möguleikarnir á því að draga úr losun já kannski ef við horfum á það í í prósentum þá er lítið hægt að gera með tæknilausnum sem til eru í dag það er einfaldlega þannig hins

vegar eru tækni framfarir að eia sér stað og við vonum að sjálfsögðu að þær verði nýttar sem fyrst en svona lítur staðan út í dag í tonnum talið er kannski samdrátturinn mikill þó það sé bara upp á tíu til tuttugu prósent já við getum séð eina mynd til viðbótar þar sem er verið að skoða mörguleikana í samgöngum

ég veit að þetta sést kannski ekki mjög vel en í efra horninu vinstra megin þá sér maður létt lestir í neðra horninu hægra megin sér maður rafbíla getur þú útskýrt hvað við erum að horfa á þarna já

mjög marga kosti með tilliti til hversu mikið þeir kosta og hversu miklu þeir muni skila í samdrætti

þessi mynd það eru þarna fjögur hringir sem þið sjáið

þarna efst í horninu þar sem stendur léttlestir

að sá kostur það er að segja léttlestir á höfuðborgarsvæðinu kostar mikið per tonn af samdrætti af gróðurhúsalofttegundum og skilar kannski ekki mjög miklu

til tvö þúsund og þrjátíu í samdrætti gróðurhúsalofttegunda hins vegar ef þið farið síðan í hinn endan á grafinu sjáið þið að þar er annars vegar vetnis bílar og hins vegar rafbílar þarna sjáið þið að það er mikill munur á kostnaði á þessum tveimur kostum en draga svipað úr útstreymi og síðan ef þið horfið á fjóra hringinn sjáið þið að

eru fjölmargar aðgerðir í samgöngum sem einfaldlega skila nettó fjárhagslegum ábata fyrir samfélagið þó að þeir skili minna í samdrætti þá skipta þeir miklu máli út af þeirri staðreynd Björt þarna er

boltanum svolítið kastað yfir til ykkar það er sagt í skýrslunni að það sé mikilvægt að stjórnvöld velji mótvægisaðgerðir og stjórntæki sem skila mestum árangri í samdrætti með sem minnstum þjóðhagslegum tilkostnaði þú varst nú að segja það áðan að voruð bara að fá þetta í hendurnar og eruð að móta stefnu en miðað við stjórnarsáttmálann eins og hann lítur út hvað sérðu fyrir þér nákvæmlega að sé hægt að gera maður horfir auðvitað helst

við þessa skýrslu sem

er að veita okkur þessa leiðsögn og er til þess gerð að þá horfir maður á þessar helstu niðurstöður og þá liggur eiginlega beinast við að horfa á rafbílavæðinguna hún kostar lítið en með ofboðslega mikinn ábóta þó

og við höfum alla þessa grænu orku sem við getum notað og það er eitthvað sem við verðum að einhenda okkur í og raunar hefur iðnaðarráðherra nú þegar lagt fyrir ríkisstjórn þingsályktunartillögu nýja um orkuskipti í samgöngum þannig boltinn er rúllaður af stað og ég á von á því að hún fari fljótt inn í inn í Alþingi og við verðum auðvitað líka það mun kosta eitthvað ef það þarf að efla eitthvað raflínurnar og netið en við verðum líka sjá þetta í stóra samhenginu ég vil frekar ívilna í þessa átt en ef maður horfir

sem hefur farið í það að byggja ýmsa innviði fyrir mengandi stóriðju láta skattgreiðendur borga fyrir það að þá líka bara við erum að horfa á þetta út frá komandi kynslóðum við getum ekki við verðum að snúa snúa við þessum kúrs og það er það sem við ætlum að gera

Brynhildur takk fyrir komuna

skipta yfir til Þóru sem er komin með góðan gest til sín já það er óhætt að segja það flest okkar hafa heyrt og séð það mikið af fréttum frá Mið Austurlöndum og Miðjarðarhafi að við getum

hvað ástandið er skelfilegt þar fyrir þær milljónir manna sem eru á flótta það gæti

komið einhverjum á óvart að töluvert austar á landamærum Búrma og Bangladess er hópur fólks sem Sameinuðu þjóðirnar segja hið ofsóttasta í heimi þannig vill til að Páll Stefánsson ljósmyndari er nýkominn þaðan og Vera Illugadóttir er nýbúin að fjalla um Róhingja í þætti sínum í ljósi sögunnar sem er víst vinsælasti þáttur landsins á

sækja hann í hverri viku fyrir utan þá sem hlusta bara

Páll ef við byrjum bara á þér það er kannski einhver tilviljun að ykkar leiðir skerast þarna en sem ég hef verið að vinna undanfarin tvö ár um þetta nú hef ég farið við sjáum þarna myndir sem þú tókst á þessu svæði já þessir strákar til dæmis misstu móður sína og föður þau voru brennd inni og þeir voru bara svo heppnir að vera í heimsókn í öðru húsi í

litla þorpi og það er eiginlega alveg skelfilegar sögur sem sem maður heyrði og sá og eiginlega miklu verra heldur en maður getur sagt

og þú varst eini maðurinn á svæðinu með myndavél já og það sem kom nú á óvart var að maður þurfti leyfi til að komast þarna inn

og ég hafði samband við flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna og framkvæmdarstjórinn þar tók mér vel og hjálpaði mér að komast þarna inn vegna þess að þetta fólk er að hrekjast út úr Búrma en það er ekki velkomið til

sinna Múslimanna í Bangladesh og Bangladesh hefur raunverulega ekki fátækt ríki en þá segir hann sko það gleyma okkur allir

svo kemur maður frá Íslandi undrandi á þessu öllu saman Vera þú fjallaðir um þetta í þínum þætti og ert búin að vera að grúska í þessari sögu og spurningin sem er æpandi er þessi hvaðan kemur þetta fólk og hvers vegna er hatrið svona ofboðslegt á þessum hópi eiginlega hvoru megin landamæranna sem

þjóð sem

og enn lengur þurft að sæta ofsóknum og

áróðri og lygum um um sig þar sem búrmísk stjórnvöld hafa alltaf sagt

að þetta þetta séu bara ólöglegir innflytjendur sem eigi í raun ekkert erindi til Búrma og

eigi ekki að vera þarna hafi ekki tilkall til landsins og þetta er svona orðin almenn skoðun hjá búrmískum almenningi af því það er búið að segja þeim þetta

þeir hafi bara komið á síðustu árum og áratugum

frá Bangladesh af einhverjum ástæðum og séu bara að troðast þarna en þetta stenst enga skoðun af því að saga múslima á þessu svæði nær langt aftur í aldir og svo kannski þessa miklu spennu milli milli múslima og búddista meiri hlutans á þessu svæði má kannski rekja til breska nýlendu tímans

þá hvöttu Bretar þeir réðu bæði

sem er þarna við hliðina á og Búrma þá hvöttu þeir hvöttu þeir

í þessu héraði því þar vantaði hreinlega menn að vinna á

og svona með tímanum mjög fjölmennir og þá fóru innfæddir í héraðinu að líta þá hornauga og urðu urðu gramir þegar nýlenduherrarnir ýttu undir þá og síðan hefur

þessi spenna milli þessara

á síðustu áratugum sérstaklega af því að

sem var þarna síðustu hálfu öldina og er svo sem enn með mikil ítök þessari þjóð en það sem virkar dálitið öfugt er að þetta eru Búddistar sem eru nú yfirleitt

er farin frá og þarna eru mannréttindafrömuðir Nóbelsverðlaunahafi sem sem er orðinn leiðtogi þjóðarinnar en það breytir engu við getum kannski séð kort þannig fólk átti sig betur á því hvaða svæði við erum að tala um þarna hafa þeir verið að flýja frá þessu svæði það eru rauðu

örvarnar mikið til þarna yfir yfir til Bangladesh

flestir hafa farið til Bangladesh og þeir eru á milli þrjú hundruð fimm hundruð þúsund og það

svona ein og hálf milljón eftir í Búrma um hundrað þúsund og við getum sagt þeir sem eru

dollara að fara með skipi til Malasíu þar hefur þeim verið betur tekið þeir eru orðnir um hundrað þúsund þar en þetta er þjóð upp á eina og hálfa milljón sem er eftir í Búrma og raunverulega hafa engin réttindi sem manneskjur þeir geta ekki kosið þeir

geta ekki fengið vinnu það er komið fram við þá eins og hunda

hunda en eru þetta trúræknir múslimar þetta ég hef sjaldan séð bara jafn ofboðslega hatursorðræðu nema bara

það sem maður les frá Þýskalandi nasismans þeir hafa gripið til vopna af og til í gegnum tíðina og það eru einhverjir

reynt að reynt að heyja vopnaða baráttu gegn

stjórnvöldum vissulega en þeim hefur orðið mjög lítið ágengt í því enda við ofurefli að etja í búrmísku herforingjastjórninni þannig það er mjög lítið og

mjög gleymd þjóð þannig hún hún ratar sjaldan í fréttir en ég held að einhvern tíman þá hafi einhver Al ka Ida klerkur nefnt þá á nafn í einhverri predikun þar sem hann taldi upp alla hvatti til þess að þeim yrði komið til bjargar með með vopnum auðvitað en ég held að þá hafi leiðtogar Rohingja samfélagsins í Búrma sagt bíddu nei takk við viljum ekki þessa hjálp

eru einhverjir

ekki gefnir fyrir það en nú er verið að tala um að hreinsa bara flóttamannabúðirnar það þarf að nýta landið í annað þau vilja byggja upp þarna ferðamannastað hvað verður sem á á engan stað það sem ég held að sé alvarlegast í þessu öllu saman

hafa verið þarna fyrir utan að heyra þessar sorgarsögur er það að þeir eru

þá samþykkti þingið í Dakha að fara með þá út á eyju í miðjum

eyju sem er í kafi hálft árið sko þeir líta ekki á þetta fólk sem velkomið og vita ekki hvað þeir eiga að gera við það og þú ert búinn að ferðast um allan heim og skoða flóttamannabúðir og mynda flóttamenn þetta er versti

staðurinn sem þú hefur lent á já vegna þess ekki bara að aðstæður eru slæmar í Búrma aðstæðurnar eru slæmar í Bangladesh það er enginn sem er málsvari þessa fólks þetta er bara svona já það er komið fram við þá eins og hunda örstutt í lokin af því það er

allur heimurinn undir í þínum þætti hvað kom til að að þetta rataði á radarinn hjá þér þetta er bara svona mál sem maður tekur

eftir í fréttum svona af og til en fer þó aldrei hátt ég man eftir því í hitt í fyrra þá voru flóttamenn að fara á bátum frá Búrma og þá kom það í fréttum í tvær vikur eitthvað svoleiðist þegar þeir voru allir að drukkna þarna úti á hafi

sumarið og svo núna

ef maður

alla fréttamiðla þá sér maður þetta og svo þegar maður fer að kafa í

ef maður les til dæmis skýrslur sameinuðu þjóðanna frá þessum frá þessum stað þá er þetta gjörsamlega sjokkerandi en en vekur samt aldrei mikla athygli af einhverjum ástæðum sko sameinuðu þjóðirnar hafa lýst því yfir núna að að er engin þjóð sem er eins nálægt því að það sé verið að fremja þjóðarmorð og það hefur það enginn eins skítt eins og þeir með svona þriggja mánaða millibili en þetta er ekkert sem er að gerast á þriggja mánaða millibili þetta er að gerast og þær vikur sem ég dvaldi þarna niður frá þá koma tuttugu og fimm þúsund manns þið hafið gert ykkar til þess að minnsta kosti að vekja athygli á þessu hér það er kannski dropinn sem holar steininn kærar þakkir fyrir komuna Vera og Páll og þá er það Bergsteinn sem tekur við í menningunni gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum ræða Mannsröddina sem sýnd er í íslensku óperunni þetta er ný leikgerð eftir Brynhildi Guðjónsdóttir sem fléttar saman samnefndu leikriti eftir Jean Couctaeu og óperu eftir Francis Poulenc Hlín Agnarsdóttir og Helgi Jónsson

þetta er sérstakt verk sem um er að ræða þetta er eiginlega ekki

um konu sem er að takast á við að maðurinn hennar er farinn frá henni fyrir aðra konu og hún er að tala við hann en þetta er ekki bara leikið

söngkona og leikkona sem flytja verkið og eru báðar í hlutverki þessarar sömu konu og flytja það samtímis já finnst mér takast einstaklega vel hjá leikstjóranum Brynhildi sem gerir líka

þessu saman og gera úr þessu eina listræna heild á leiksviðinu og úr verður mjög spennandi leikhús ópera þar sem leikarinn er í

leikkonan Elva Ósk Ólafsdóttir hún leikur konuna í þessari örvæntingu og síðan er það Auður Gunnarsdóttir sem er með sönginn já Helgi hvernig finnst þér þetta fléttast saman styrkir þetta hvort annað eða saknar maður meiri söngs eða hvað ég hafði smá efasemdir um hvernig þetta myndi fara saman en þetta styrkir hvort annað sannarlega og

mikil örvænting þarna en engu að síður er leikgerðin svolítið tempruð jafn vel of tempruð eða

mér fannst þetta alls ekki of temprað

það er yfir þessu visst látleysi

tvö sjálf saman sem er þetta er þetta er kona sem er líka að ræða við sjálfa sig já

þú Helgi fannst þér örvæntingin komast til skila já mér fannst það þrátt fyrir

látleysi og ákveðið hófstillingu þá held ég að það hefði verið mjög hættulegt að gefa meira í hvað dramatíkina varðar af því þetta er svolítið fínt og með farið og mér finnst akkúrat réttu tónarnir vera slegnir af því að ýmist fór dramatíkin frá leikkonu til söngkonu og svo öfugt og það samspil var alveg til hreinnar fyrirmyndar já það voru mjög milli leikkonu og og söngkonu og

sem er kona líka Eva

og þær voru allar eins klæddar þannig það skapaðist skemmtileg heild í þessum kvennaauði sem var á sviðinu já þetta er svona ákveðin kúnst af því þær eru í sitthvorum miðlinum önnur er að syngja og hin að leika og þær eru að leika sömu manneskjuna en það er ákveðinn svona munur á blæbrigðum á milli þeirra jú vissulega en einhvern vegin var það svo hugvitsamlega leyst og gert að það vóg og hóf hvort annað upp

já mér fannst það líka og mér langar að minnast á Evu Hilmarsdóttir píanóleikara sem spilaði frábærlega að píanóið er miklu meira en uppfyllingarefni í sýningunni því það er eiginlega partur af heildinni það tekur meira

það reynir mikið á þessa leikkonu

gaman að sjá Elvu Ósk aftur á sviði já það er svo gaman að sjá

takast á við þetta og mér finnst hún skila þessu alveg feykilega vel og það sést alveg hvað samstarfið milli hennar og Brynhildar hefur verið gott og eins allt algjörlega handbragðið er mjög sterkt og ég fagna

að þau skuli taka svona lítið stykki af því mér finnst útkoman vera

heilsteypt og fallegt listaverk af slíkri en gerðist það aldrei að ykkar mati að þið fenguð á tilfinninguna ég væri til í að sjá leikritið eða ég væri til í að sjá óperuna söknuðuð þið hvorugs ganga alveg upp og þetta er náttúrulega einleikur í eðli sínu af því franskan er kannski flestum Íslendingum Íslendingum ekki sérstaklega töm þá fannst mér þessi vera alveg brilliant og þetta

unnið að það gekk algjörlega

var líka mjög fín og góð til leiks já góð nýbreytni sum sé að íslenska óperan sé að bjóða upp á svona minni sýningu

og ekki bara þessar stóru já þetta er bara klukkutíma löng sýning

tæplega og þetta er í litlum sal og

góð leið fyrir fólk til að kynna sér starfsemi íslensku óperunnar

prófa að fara og sjá svona sýningu

óvanir að fara í svona

eru prýðileg lokaorð kærar þakkir fyrir komuna Hlín og Helgi við segjum þetta þá gott í kvöld